Lilja Alfreðsdóttir ráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins segist hafa orðið fyrir árás af hendi Miðflokksmanna og kallar þá ofbeldismenn allt stefni í að þeir verði einangraðir á Alþingi hún hafi bognað en ekki brotnað stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis ætlar að skoða sérstaklega meint hrossakaup með sendiherrastöður utanríkisráðherra segir að engin loforð hafi verið gefin á fundi með formanni Miðflokks forsætisráðherra Bretlands í umræðum um Brexit í Westminster í dag breska stjórnin neyddist til að birta lögfræðiálit um samninginn eftir ávítur sem þingmenn samþykktu í gær oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjavík gagnrýnir að skattar séu ekki lækkaðir í nýsamþykktri fjárhagsáætlun borgarstjóri segist vera að létta þyngstu byrðarnar íbúar í smábæ einum í í Bandaríkjunum geta þakkað það níu

ára dreng að nú megi loksins fara í snjókast í bænum það hafði verið bannað með lögum í um hundrað ár Sigmundur Davíð Gunnlaugsson Gunnar Bragi Sveinsson og Bergþór Ólason þingmenn Miðflokksins eru ofbeldismenn segir Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra og varaformaður Framsóknarflokksins

hún segist upplifa samtal þeirra um sig sem árás hún hafi tekið ummælin nærri sér en muni ekki brotna þótt hún hafi bognað

hann er að kvitta svona fyrir þetta samstarf og það sem ég lagði á mig ásamt

fullt af öðru fólki að þetta séu séu þakkirnar þá er það auðvitað vonbrigði ég viðurkenni það líka

ég bara bognaði en ég ætla ekki að láta þetta brjóta mig ég ætla halda áfram að sinna mínum störfum og mínum skyldum og þetta fær mig bara enn frekar að vera mjög ákveðin í því sem ég er að gera og hrinda framfaramálum af stað ég ætla ekki að hafa það eftir en hann er að klæmast já og hérna um þig já er hægt að fyrirgefa það

nei ég meina ég er svo ofboðslega ósátt við þetta Lilja segir allt stefna í að

verði hundsaðir í störfum þingsins sjálf muni hún eiga erfitt með að mæta þeim í þinginu einhver var

mynd af Bergþóri

sá myndina óþægilegt að sjá andlitið á honum þá svolítið áttaði ég mig á

stórkostlegri árás einar það var búið að bíða eftir

ofbeldi eins og hún lýsir

er áþreifanlegur ótti og veruleg vanlíðan í Alþingishúsinu og þingmenn geta ekki sinn störfum sínum svo eðlilegt sé þetta segir heilbrigðisráðherra fyrir suma hópa fyrir konur fyrir

alla sem ekki falla inn í tiltölulega þröngt

hækkar þröskuldinn fyrir þá að taka þátt í opinberri umræðu þá sem tilheyra þessum hópum við finnum það sem erum þarna að það er erfiðara að vera á stað þar sem

eðlilegt af þetta stórum hluta þingmanna að beita konur fatlað og hinsegin fólk þessu ofbeldi óttinn er raunverulegur og hann er áþreifanlegur og hann er núna því miður partur af þinghúsinu þarna er það orðið bara partur af andrúmsloftinu vegna þess að viðkomandi þingmenn hafa ekki axlað ábyrgð á gjörðum sínum og bera í raun og veru ábyrgð á því að það

vanlíðan inni í húsinu sem þýðir það að þingmenn geta auðvitað ekki sinnt störfum sínum svo eðlilegt

óásættanlegt mér finnst bara mjög óeðlilegt í rauninni þegar maður hugsar um það starfandi í stjórnmálum og vera orðin vön því í raun að vera kölluð

maður hefur heyrt þetta nokkuð oft og svo öll hin ónefnin sem ég vil helst ekki fara með hér að það að maður kippir sér ekkert upp við þetta lengur sætta sig svolítið við þetta jafnframt var bent á að taki mikilvægar ákvarðanir sem þingmenn sem varði líf fatlaðs fólks þeir

búum hvort við búum á stofnunum eða getum búið heima hjá okkur þeir ákvarða hvernig þjónustu við fáum bæði heilbrigðis og félagslega þjónustu þeir ákvarða kjör okkar þannig að það er undir þeim komið hvort við höfum til hnífs og skeiðar í hverjum mánuði þannig að fyrir fatlaðar konur er þetta lífsspursmál hvaða viðhorf stjórnmálamenn hafa til okkar hóps Svandís segir það vera hluta af daglegu lífi kvenna

ótta í dimmu húsasundi og víðar og

taki að það geti verið partur af því andrúmslofti sem löggjafarsamkundan býr yfir Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra segir ekkert óvenjulegt við fund sinn með formanni Miðflokks í síðasta mánuði þar sem rætt var um áhuga Gunnars Braga Sveinssonar á sendiherrastöðu stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis ætlar að skoða málið sérstaklega á upptökum af Klausturfundinum má heyra Gunnar Braga gefa það í skyn að hann eigi inni greiða hjá Sjálfstæðismönnum fyrir að skipa Geir h Haarde sendiherra árið tvö þúsund og fjórtán Gunnar bar þessi ummæli til baka eftir að hljóðupptökurnar voru gerðar opinberar í síðustu viku Bjarni Benediktsson og Guðlaugur Þór Þórðarson hafa hins vegar staðfest að þeir hafi fundað með Sigmundi Davíð Gunnlaugssyni þar sem meðal annars var rætt um áhuga Gunnars á að starfa erlendis fundurinn átti sér stað í Alþingishúsinu í síðasta mánuði stjórnskipunar og eftirlitsnefnd

Alþingis hefur ákveðið að kalla þá fjóra fyrir nefndina til að varpa ljósi á málið

biðja þá að fara yfir þetta

fyrst var þessu neitað og svo var staðfest að það hefði átt sér stað eitthvað samtal ég held að það sé rétt að við förum yfir það forsætisnefnd vísaði þessum hluta málsins frá sendi þetta ekki til siðanefndar þannig að það er einboðið að stjórnskipunar og eftirlitsnefnd verði að að fjalla um þetta og ég held að þessir aðilar hljóti

að vera fegnir að fá að koma fyrir nefndina og skýra sína hlið Guðlaugur Þór segir líklegt að Gunnar Bragi sem fyrrverandi utanríkisráðherra hafi haft væntingar um sendiherrastöðu en engin slík loforð hafi verið gefin lögðu þeir mikla áherslu á það að Gunnar Bragi myndi fá

fór þarna fram og þetta var rætt

að leggja mat á það hvort það var mikið eða lítið Guðlaugur segir alvanalegt að ráðherrar hitti þingmenn að máli og fái þá uppástungur og meðmæli með fólki í stöðu sendiherra ekki hafi verið rætt um aðrar stöður innan utanríkisþjónustunnar eða á alþjóðavettvangi almenna reglan stjórnmálamenn og aðrir sem hafa reynslu og eitthvað fram að færa þá er almenna reglan sú að þeim hefur verið veittur stuðningur eins og menn þekkja bæði í minni tíð og áður en það hefur ekki komið til þess og ég á ekki von á því að það verði

sætti harðri gagnrýni á breska þinginu í dag eftir að stjórn hennar neyddist til að birta lögfræðiálit um Brexit samninginn það gerðist eftir

þingmenn samþykktu ávítur á stjórnvöld í gær sífellt minni líkur virðast nú vera á því að samningurinn verði samþykktur í þinginu þegar greidd verða atkvæði um hann eftir tæpa viku hvað þarf

samninginn samþykktan það er vandséð hvað hún getur gert því andstaðan er svo mikil ástæðurnar

Johnson og fleiri sem vilja svokallað hart Brexit

við Evrópusambandið að sæla og unnt er það sem fer mest fyrir brjóstið á

á að tryggja að engar hindranir verði í viðskiptum eða á landamærum Norður Írlands sem

og írska lýðveldisins sem verður áfram í e s b

á um að Norður Írland verði hluti innri markaðar e s b uns það er eitur í beinum harðra Brexit sinna en e s b Bretar geri samning eins og e e s ríkin hafa það kalla

norsku lausnina

sá möguleiki að efnt til nýrrar þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem valið standi um samninginn

fleiri n p a samningar og styrking barnaverndarstarfs er á meðal þess sem bættist við á síðustu metrunum fyrir samþykkt fjárhagsáætlunar Reykjavíkurborgar enn er þó gert ráð fyrir sama tekjuafgangi fjárhagsáætlanir Reykjavíkurborgar til næstu fimm ára og

árs voru afgreiddar á fjórtán tíma löngum borgarstjórnarfundi í gær borgarstjóri segist stoltur stærstu atriðin í langtímaáætluninni séu fimm milljarða fjárveiting til að brúa bil milli fæðingarorlofs og leikskóla og fimm milljarðar í Borgarlínu en það eru ekki allir jafnánægðir það er tvennt sem stendur upp úr annars vegar miklu meiri skuldsetning á næstu fimm árum

en var áætluð bara fyrir ári síðan tugir milljarða í viðbót og svo hitt að allar álögur og skattar eru í botni það er verið að taka meira af laununum hér heldur en í nágrannasveitarfélögunum og fasteignaskattarnir halda áfram að hækka að krónutölu borgarstjóri bendir á að ákveðið hafi verið að lækka

fasteignaskatta á atvinnuhúsnæði á síðari hluta kjörtímabilsins og láta systkinaafslátt ná þvert á skólastig

og erum með eitt lægsta álagningarhlutfall fasteignaskatta á landinu skuldastaða borgarinnar sé góð miðað við önnur sveitarfélög þótt dótturfyrirtæki sem skapi tekjur á löngum tíma skuldi töluvert við erum að fjárfesta mikið vegna þess að við erum á einhverju mesta uppbyggingarskeiði í sögu borgarinnar og erum að taka tiltölulega lítið af því að láni meirihlutinn gerði breytingar á áætlun næsta árs frá fyrri umræðu meðal annars var ákveðið að setja

tuttugu og sjö milljónir í sumaropnanir leikskóla fjörutíu og fimm milljónir í að bjóða áfram ókeypis námsgögn í grunnskólum hundrað milljónir í að fjölga n p a samningum þrjátíu og sjö milljónir

í móttöku barna af erlendum uppruna sextíu milljónir í að styrkja Barnavernd tólf milljónir í snjalltækni í samgöngum fimmtán

í hreinsun

tíu milljónir í að lengja opnunartíma ylstrandarinnar í Nauthólsvík þrátt fyrir þessar viðbætur er enn gert ráð fyrir þremur komma sex milljarða tekjuafgangi á næsta ári eins og áður búið var að gera ráð fyrir slíkum viðbótum í frumvarpinu undir liðnum ófyrirséð en sá liður var líka hækkaður í gær eftir endurmat á því hversu mikið fé borgin þyrfti að leggja lífeyrissjóðnum brú til fjórir fyrrverandi forsetar Bandaríkjanna sem og Donald Trump sem nú situr í embætti komu saman í Dómkirkjunni í Washington í dag til

fylgja til grafar fertugasta og fyrsta forseta Bandaríkjanna

sem lést á föstudag níutíu og fjögurra ára gamall fjölmargir þjóðarleiðtogar núverandi og fyrrverandi mættu í jarðarförina þar á meðal voru Angela Merkel kanslari Þýskalands Karl Bretaprins og John major fyrrverandi forsætisráðherra Bretlands athygli vakti að Trump heilsaði Obama hjónunum þegar hann settist en virti læknar í Bandaríkjunum eru komnir í stríð á samfélagsmiðlum við áhrifamikil samtök byssueigenda vestanhafs sem segja að læknar eigi

ekki að skipta sér af umræðu um byssueign almennings þúsundir lækna hafa brugðist við með því að birta blóðugar myndir af fórnarlömbum skotárása

Bandaríkjunum um að læknar væru á móti byssum og að þeir ættu frekar að halda sig við sín verk

þessum skilaboðum í hverri viku drægi hún byssukúlur úr líkum og væri fullkomlega hæf til að tjá sig um afleiðingar skotárása þúsundir annarra lækna og heilbrigðisstarfsmanna vestanhafs hafa gert það sama síðustu daga og vikur birt myndir af afleiðingum skotárása

undir myllumerkinu

með því að reglur um byssueign yrðu hertar og að læknar ræddu við skjólstæðinga sína um

um þrjátíu og fimm þúsund manns falla árlega í Bandaríkjunum fyrir byssukúlum tveir þriðju eru sjálfsmorð segir lífsnauðsynlegt að rannsaka hvernig hægt sé að draga úr þessu Bjarni Benediktsson fjármála og efnahagsráðherra hefur lagt fram á Alþingi frumvarp um þjóðarsjóð gert er ráð fyrir að auknar tekjur ríkissjóðs á komandi árum af arðgreiðslum og auðlindagjöldum frá orkuvinnslufyrirtækjum verði nýttar til að fjármagna þjóðarsjóðinn hann á að gera ríkinu betur kleift að takast á við skakkaföll eftir náttúruhamfarir umhverfisslys eða önnur áföll og milda sem þjóðin yrði annars fyrir

þorskklumpar eru ekki heldur ljúfmeti þetta eru þátttakendur í viðburðinum óhófi fræddir um á Lofthostel í Reykjavík þar er Kristín Sigurðardóttir fréttamaður Kristín eru

ein leið til að tækla matarsóun

sem eru lítið notaðir fólk getur

er búin að vera virk í

Karólína Vilhjálmsdóttir fékk í dag

tvö þúsund og átján fyrir mikilvægt starf sitt í þágu fatlaðra

kúluna við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum í dag þetta er í sextánda sinn sem Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra lætur gera

allur ágóði af sölu hennar rennur til barna og unglingastarfs félagsins í Reykjadal Elín Hansdóttir er hönnuður

banni við snjókasti í bæ einum í í Bandaríkjunum hefur nú verið aflétt en níu ára drengur kom því til leiðar hann sagðist aðspurður hlakka mest til að kasta snjóboltum í litla bróður sinn þó veðrið sé ekki

ýkja vetrarlegt reynir best fjölskyldan í bænum Severance að fara í snjókast sem var með öllu bannað í bænum þar til á mánudaginn bannið við snjókasti bænum er um aldargamalt spurði móður sína hvað hann gæti gert í málinu og það gerði hann hann fékk áheyrn hjá bæjarstjórn sem í kjölfarið greiddi atkvæði um lagabreytinguna það var svo að sjálfsögðu best sem fékk að kasta fyrsta snjóboltanum best fjölskyldan er þó hvergi nærri hætt og ætlar að sögn næst að beita sér fyrir breytingum á reglum um dýrahald í bænum

einungis löglegt að eiga ketti og hunda sem gæludýr og þá að veðri það gengur í austan hvassviðri eða storm sunnan og suðaustanlands í fyrramálið og rignir talsvert suðaustanlands og syðst á landinu þá má gera ráð fyrir

það hlýnar heldur en verður úrkomulítið á Norðurlandi fram á kvöld Elín Björk Jónasdóttir

að sjá hvað Haukur Harðarson býður upp í íþróttum kvöldsins Þórir landsliðsþjálfari Evrópumeistara Noregs í handbolta gagnrýnir harðlega fyrir að setja bestu dómarana á

karlamót en nota kvennamót til að þjálfa dómara markatala

City eftir fimmtán umferðir í ensku úrvalsdeildinni í fótbolta er sú besta hjá liði í efstu deild á Englandi í hundrað tuttugu og fimm ár og kylfingurinn Ólafía Þórunn Kristinsdóttir segist hafa lent á vegg og brunnið út á nýafstöðnu keppnistímabilinu á

segist hafa orðið fyrir árás af hendi Miðflokksmanna og kallar þá ofbeldismenn allt stefni í að þeir verði einangraðir á Alþingi hún hafi bognað en ekki brotnað stjórnskipunar og eftirlitsnefnd Alþingis ætlar að skoða sérstaklega meint hrossakaup með sendiherrastöður utanríkisráðherra segir að engin loforð hafi verið gefin á fundi með formanni Miðflokks hart var sótt forsætisráðherra Bretlands í umræðum um Brexit í

breska stjórnin neyddist til að birta lögfræðiálit um samninginn eftir ávítur sem þingmenn samþykktu í gær oddviti Sjálfstæðismanna í Reykjavík gagnrýnir að skattar séu ekki lækkaðir í nýsamþykktri fjárhagsáætlun borgarstjóri segist vera að létta þyngstu byrðarnar þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi þar

í útvarpi og sjónvarpi klukkan tíu

í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttir á